Bagi ulun tu namanya ulun ni lah sudah bisi anak bisi laki, namanya mendidik anak tu butuh ibu yang kada pang yang pintar banar tu paling kada ngerti lah pendidikan tu yang baik tu kaya apa, habis tu penting nya pendidikan gasan ulun tu apa namanya ulun tu handak jadi ibu yang baik tu sudah pasti ulun mencontohkan yang baik dengan ulun meambil s2 ni ulun menempuh pendidikan lagi tu memang <hesitation> butuh perjuangan jua habis tu ada support dari laki jua ada dari orang tua ya ada jua ibaratnya apalah memang perlunya pendidikan ni, karna ulun ni bisi anak perlunya pendidikan tu jua dan harus <hesitation> tahu agama tu jua perlu pendidikan ni serta merka harus <hesitation> ini aja pang pendidikan yang ulun maksud ni ya pendidikan agama nya ya jua gasan meurus anak ni perlu pendidikan agama biar anak ni tau kaya apa besok kedepannya mehadapi <hesitation> lingkungan nya kaya apa, inya harus kaya apa habis tu <hesitation> pendidikan ni perlu jua gasan ibu- ibu lah ibaratnya kaya ulun ni. Amun kebanyakan orang melihat ulun ni kaya anumnya masih bekanakan sudah tapi ulun merasa itu kan tiap orang bisi pilihan masing- masing lah ibarat nya yang ulun pilih ni ulun merasa ulun senang ulun kada merasa berat jua apalagi ada suami yang baik setiap hari mau ja be- besamaan lah meurusi anak. <hesitation> Mungkin bekisah tentang kawanan kuliah gin lah pas ulun kuliah tu awal- awal banyak tetamu orang banjar malah na orang banjar ni banyak banar sebenarnya yang merantau ulun kira kada bakal ada bisi kawan orang banjar jua di kuliahan ni sekalinya ada jadi bekawan- bekawanan ulun ni ada lima <hesitation> ber- beempat lah beempat bekawan ni <hesitation> cocok aja betiga lawan orang banjar nah sebuting ni ada orang jua tu cocok jua sekalinya pas kelawasa bekawan ada satu orang banjar jua kada cocok lah lawan kami na inya ni pas bekawanan ni rasa behirian tarus lawan kawan kada mau kalah <hesitation> handaknya inya ja tarus yang paling wah jar orang banjar tuh, jadi kami betiga yang satu orang banjar satu orang jawa ni merasa kada cocok lagi lawan ini jadi kada tapi bekawanan lagi jua akhirnya. Habis tu <hesitation> tepisah kami lulusan ni, inya meambil s2 jua ulun meambil s2 sebelum ulun meambil s2 ni tedahulu inya bedahulu yang meambil s2 nah inya tu sempat jua be- bechatan lah lawan ulun menakuni ikam tu kenapa sudah bisi anak kada hakun beusaha jarnya meambil sekolah lagi kah atau begawi dalam hati ulun ni kenapa gerang hal kaya itu ja harus ditakuni itu tu pilihan ulun yang kada perlu jua orang tu tahu kaitu na, itu kan bagian dari rencana ulun handak kedepannya kaya apa itu kan lain urusan inya jua dan inya tu suah ada slek jua lawan kami pas bekawanan ni jadi rasa kaya- kaya kada nyaman ai akhirnya menarus akan bekawanan lawan inya ni ulun pikir tu kawa ai bekawanan baik lagi sekalinya sama ja jua inya tu kaitu apa yang dipanderinya tu kada- kada dipikirnya dulu tu na asal ja asal bepander asal sahut lah asbun jar nya tu asal bunyi ja asal nya bebunyi ja apa yang dihandaki nya disambat nya tu ja kada- kada tepikir perasaan orang kaya apa jadi ulun kada tapi lagi bekawanan lawan inya habis tu mun di s2 ni. Sebujurnya banyak yang baik pang dibanding yang kada baiknya, kawanan tu ulun kira di s2 apalagi di ugm ni kawannya besaing lawan bekawanan tu besaing kada handak kalah tu kada sekalinya saling bantu aja kalo di s2 ni lebih banyak mungkin orang yang lebih tuha dari pada ulun dari usia nya jadi banyak yang membantu aja dengan- dengan yang lebih muda ni kada yang merasa aku ni lebih tuha lebih banyak pengalaman kada mau membantu kada- kada jua yang kaitu, lebih banyak membantunya malah. Lawan yang cina- cina tu jua ulun kira tu kaya cakah kaitu kada mau menolongi sekalinya paling baik paling <hesitation> nyaman banar gasan diskusi bepanderan tu ya lawan cina ini tadi ulun nyaman banar dengan inya bekawanan.